रविवार रो दिन आमतौर पे विश्राम, पूजा अने परिवार सगै मिलण रो दिन होवज। ई दिन, हम अपन घरवालां अने दोस्तां संग मिल बैठके, मंदिर या गिरजाघर जावै, अरदास करै अने मन ने शांति देण रो प्रयास करंज। कई बार, हलकी-फुल्की खरीददारी कर, बाजार में घूमै अने अपन मनपसंद काम करंज।